Este o ntakanisa ku ja, masa nyaa ni nkakusaz kakusa <noise> nte lulisa ni jinisa ja este ni ja e bueno, iyo variado ja kokao ku clima, chi ma ku kasa, ma ki kasu'uvasa este nasa kua'a tu'un mixtecu m, pero clima ya'a chi iyo masa u'u xi iñu va ku'u yoo, kuú yo ku ja ja sa'a vijii xee, sa'a vijii xee kuu yu'uva, kuu kaa, kana kaa ka'a masa ku ntaka in este hielo naani yuka, aja kana este, vasa kuu yoo kuu ja uni vijii xee kuiti nu kuu yu'uva te kanachi cerrua a kana, kana oroi nuu tiempu ya'a chi ora nu kuiñi bote ntute, kuiñi in kisi ntute, te suate chitu yelo yuka, chitu yelo yuka tiempu este yoo a ku, <hesitation> noviembre, diciembre, enero, febrero, aja sua ku uni kúú te aporta yua te nasama, nasama, majo e yua te sama tuka entre yoo. Febrero yuu kuan que njuan este njan kana'a tachí, kana tachí kanata'a manita chí xa'a xhin kue nuna xa'a kuii yachí njana tachí nde xa'a kuentone vée kuentone techuu vée lamina, lamina kaya'á ho tamina cartón hó vée nraví vée tabla kachi honga no ho vée tabla ndee xuni xa'a kué ndé yo'ó abril ndanjá, anti nja kani anta nja este kanii tuka'a tukana'a tua kuxavinjí tua xavinji a yo'ó abril yuande yo'ó abril yo'ó mayó este ndaxa'a ini xhee uu yo'ó yu'á va'nde nuyati saví kuande xavitnda njino este <hesitation> xava'a mayo, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, onii kón saví o'ón tuu yo'ó yikuan kón saví mani saví mani saví pero ayí tukana tukana nja njin tukana este nukú xixhó kana tachí ndengue njan saví kuechio kón saví xheen ho kón ho kón ñiñi, ñiñi kón tuu ngua yo'ó ha agosto, septiembre yikuan kón kón ñiñi tuu xuka'a konja xa'a yuate nuu este naxa'a kuii nii naxa'a kuii nii naxa'a kuii yande nja tachí njan tachi xhen tuu unikan natachí njixa'aví kan natachí nixtuva yuu nixtuva'a nuu yuu njatonja jakan maxañi maxa'a ho. Taka tuyuja na'anu, taka cerru, cerru chi ntuva xee kua'a nasa kuiya suka o, o, sama, sama, na jo kuiya, te nasa kutu ja yoo, yoo entre febrero yuka chi febrero loco ka kaasa ñuu masa ya'a, febrero, loco i te febrero, marzo, nasaa kuiya nasu ntaka kuiya te kii savi, te kii tachi chi uni tachi xee ki te kua'a xee ve'e ntu nee, kua'a xee kua, kua'a ve'e escuela ya'a te ni ntune'e te o kuiya, o kuiya te yuka ku jinisa ja o ni kuiya ja kii tachii xee jii savi yoo techio, marzo te o ni kuiya chi va'ani iyo va'ani o suka kujo jinisa ja o sa ya'a.